<hesitation> E sakafo mora zao telo ohatry hoe lasopy satria e lasopy zany da mora satria mahazo gne roy arivo telo arivo da akoa zany avao koa gne vary vary miaraky laoky mitovitovy amzay avao koa mahazy gne telo arivo na efatry arivo eo de ankoatran'izay koa <hesitation> resaka patipaty reny ohatry oe misao mahazo avao koa zany gne telo arivo na efatry arivo.